Yasmiq sho'rvasini tayyorlash juda oson bo'lib, u atiga o'ttiz daqiqa vaqtni oladi. Buning uchun yasmiq urug'larini solib suvga solgan holda uni qaynatish kerak va tabga qarab go'sht va boshqa sabzavotlardan solishi kerak va o'ttiz daqiqa kaynatgan holda uni isteʼmolga yaroqli sifatida yeyish mumkin.